Kutuma mɛ kɔ̄ du zɔrɔ lukpɛ isa nɛ, nɔ kɛ. Nva kɔ n vi kuyo isisa, n vi kuyo isisaa konivisii igbɔ̄ a soo isisa, nka ri kɛ na. Na jimi ki ri kuyo kɔ̄ rɔ ra mɛ isi adza mɛ, ki la gbakucɔ cici, ki la gwara kusurukpɛ ka si, ki la tsɛnɛ. Baya ki la tsene ciciii, ki la sho si kutsa kucɔ giiba ki la tsene nɛ, kila gbagbla kucɔ aga kɛ kusurukpɛ si a drɔ nɛ. Najimi nɛ, nkɔ̄ la dzi kuyo bɔ, tɔ, ra mɛ a fara imaa a inu ma cwe tra, ka zɔrɔ giitɔ̄ nwa ki adza ta kuba na ba kusrukpɛ nɛ. Nki dza ba tɔ̄, kuba na ba, kɔ̄ gɔ ba na nazhɔ̄ isisa igbā muta isis rebi, nka gɔ ba nan kɛ na, na ma zi <hesitation> kusurukpɛ ba, cɛ kuba mɛrɛ aga nɛ. Najimi nɛ kɔ̄ kpɛlɛ bɛ, kɔ̄ bɛ kpɛ naa nna mɛ. Nna mɛ kumaa, n bɛ naa kupɔ̄ lo ka kuba rɔ ki assakio nɛ wa. Kupɔ̄ nɛ, a mɛ di na kutumaa, a kpɛ mɛrɛ agā tina, n na kutuma <hesitation> lukpɛ a kuyo Nwā ki la zɔrɔ jɛ kisii minyɛ kuba mɛrɛ adza minyɛ aga nɛ wa. Soo, nɛ bɔ, la dzi na la nkpi gɛgɛgɛgɛgɛ. Lan na la kusurkpɛ nwanɛ na ni minyɛ, la la kusurukpɛ nɛ nani minyɛ, nki la na la ki la na nini <hesitation> mɛrɛ, yaka minyɛɛgā, a yana minyɛ aga rugba ma, tɛ aza gbā ngunu agā ka mɛrɛ adza agā na nmudu kɔ̄ na woo, icɛnɛn kɛ lan daa kulɔ, la da kulɔ da kulɔ mudun kɔ̄. Nayimi ki la daa kulɔ bɔ, ki la yaka gaa a dɔrɔ ka zɔrɔ nɛ. Najimi kɔ̄ la yaka giibanɛ bɔ, nyɛ blɛ ka kpɛ cɛ lanko ci munɔ. Nki la za kusurukpɛ zan nkpi kutuma mɛ, iblɛ n bɛ isa n bɛ nava ki n-nkpi naa nyɛɛnɛ dii kise igbā a narɔ tɛ̄ igbā a soo woo, nkɔ̄ bɛ, n bɛ drɔ.